yirimu to tum- tum tiner chewei kin yo kasi ko dono jore noba nipu shegu irin tu gyai tu da yai tuner ba nigyai dabu ner ba nigya yir tu yakuni amma kama ning yir ti jyai kodono kana dono jore nochewei kin nigya yir twii gyai kumi niga yirkasa kumi nika yir twii jyai ar dina jore kama nigyabu tu jyane kino sissai no chewei kin kumi ya nin yirtu jyai yanigyi yir tu jyai kumi niga bu tu jyai amma a daya ner ba niga tu jyai dikin pina yi gaure digin pima bina ya wei iru pina yi gaure ko ner yayi pima ne no chewe kin gachi gachi gachi gachi tu ner nigyai ko ya yito tong yokoko yiti dayai noba che mii no ndaya iche min gachi gachi gachi tuno che kin noba nigya a dina jore ka ner nin yirtu gya don yi nagyanman dwiyei adin jore a daya ner ba yi bol neryo nerba se kin adaya no ba nigya yina no ba nigyayine dabu ner ba niga yir tu yakuni gin ner ya pisu yo wunuyo digin ner woi bagoniyo digin ner woi ba goniyo sarokin wane nigyajyina na tina niga yina tina nigiyajina tina nigiya jyina tina jyina nigiyina kai sabi yir bur yiri jirai nena yi nigyogye toh pero don yiti gyai, adaya ner ba nigya twii tu da ya ner ba nigyai yiti dayai ner ba ninyei a dina jore yokoko a daya ner ba niga yir tu gyai kodana ner pima pina yi gaure ne ma no chewekin ga yir tu ner niga ga yirtu ner nigyai a dina jore yiti jyai tu ner kasi yo ba niga yirigyi to tum tum ner kasi kin yo ba nigya tu jyai nerba nigyi yirtu ya kunni a dina jore a wuna lokaci a wuna jore du yi bo miri jor dwii ya kuni ya kuni yibomiri dina jor di yakuni ada ner ba nigya tu jyai ka ner nin tu jyai a kona yidin ner ma noba che kin kai wuna kumi kumi nigy tu jyai kumi a nigya tu jyai kumi niga jyina kumi a niga tu jyai amma kama kwai ma nigyabu tu jyai ne ya kundi no ba che kin kai kumi nigyabu kasa kumi niga bu tujyai amma kabu kwai bu nin tu jyai pina yi gaure ko da ner na ya merma yi pima nema no chewekin kin a kumi pa anigya yina nigya yina kumi niga tu jyai kumi a tun tu jyai a niga tu jyai toh yo adaya a dina jore adaya ner ba nigya tu jyai digin ner som bu pwuge din ner som bu rayuwa wu yoko no bomiri yamba ba kalagya ner ne ner ba nigya tu jyai mii kongu mii kasi tu jyai yiya kasi nnigya yirtu yakuni nkasi nnigya tu jyai kwan kwan nkasi nnigya tu jyai dingin pina yi garau ner baba yiga digin pin yi gaure no ba wralya nere koda na ana babwiya bai na ma kanu kin wane kin kumi kin yina chewei kin a'a kum pa kumi ya kasi yirtu ya kuni kumi kasi tu jyai yo a ko dono jore kumi kasi tu jyai ko dona jore ya kumi jya kas ti yakuni nkasi tu jyai kumi niga jyina kumi nigya jyina amman kuma dabu no ba chekin kumi som ma ya yakuni kumi kasa kasa yo yakuni amman dabu yito kaner mani tu jyai gawuriyo ti tibak ba je gaure yi ningu tu jya twii tibak ba pasiya ba durya ningu ba je gauri yi ningu har yiya rayuwayo ar kuma mbagi ra yamba yo kalannu wei yo ma ka ner nin gu twi jyai yamba kalano nere kuma yanba wumno ner jyinau don kuma yamba jukuroi yirtu ner nigiwoi don digin ner ningu tu jyai yamba na che kin a'a wuna bwiya ya nun gu tu yai wuna bwiya ningu tu jyai yamba saruwai ner kin toh gajyinau ma nigiwo gajyino wu ma poguwoi yamba saruwai nere ner ba niga tu jyai ner ba nigiya yir tu ya kuni digin dono mii nkasi inigya tu jyai njuku kwara muwa no bikanga ba somakin toh somma muwa nninku tu jyai ya kasi ner ba che kin yiya ningu yir tu ya kuniya kachika ner na puwowei ma yo ner na kasi ba niga tu yakuni doncha ma na dabu ai nerba niga tu yakuni adaya ner ba niga tu jyai a kodono jore ner ba niga tu jyai kana dono jore ka ner nin tu jyai yauwa somma bu yawa bwibu jyawa amma ka sm ma yakuni ne ka gani ya kuni yakuni tu jyai twii tu jyai don a gawuri neri adaya ner ba nigya tu jyai don ba som somma ya ko ner babwiya ma ka komini che wei kin ai wuna ner nigya tu jyai wuna ner nin tu jyai yakasi yir tu ya kuni toh mii a jor dikan gi msarburmi minkai yoko kona kan nigyabu tu jyai ne ko dana ner ya pina ne no chekin kai wane kasa anigya yir tu yakuni wane kasa a nigya yir tu ya kuni toh twei teye cha tu jaruwai nere ba manni yirti jyai gauriyai banigya banigya din ba kalagya biryei ba nigya digin don digin kwaraya bu yo duro wo pina yi gaure mwa ba nu tenyo